Bueno, ja ioo ja ntakachayo yu'uyoo nava maa koo cha'a yu'yo, yua ntacachayo ji cepillu ntakacha, takachayo yu'u yuyo xii nu nio kɨvɨ, te yeo tau kuñu suni nu kɨvɨ ja'a nu'uyo jii cepillun takachayo yu'uyo nava suni maa ku cha'a, maa kana sarru yu'yo chii este pos ja'anta kachi, mani jaa ntakachayo kuni yua kua ioo cepillu ntakayo yu'yo jii.